Volombolafotsy ndraiky zen̈y kolera karàha ren̈y <hesitation> fahaizako izy karàha fan̈adiovan̈a, fan̈a-fitsaboan̈a. Karàha ohatra ziô <hesitation> volafotsy bôka ten̈a an̈aty jerinakà vônaloan̈y, de avy eo kà fampiasan̈olo itsaboan̈- ten̈a, karàha zen̈y.